Pues jue yë mu'ux a'ax du dun manañ ëch ko'o bi'i a'ax dun ñëkybyë jue nak yëdun tyam bi'i a'ax xu'ux tyam bi'i a'ax nyëwi'in et'sëyi tyam nak du nak xu'ux jadun yë mu'ux a'axdun nyëmëkapxy.